ʻⵎoⵀⵉⵎ ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵡⴰ ⵀⵉ ⵢⴰⴽⵇⴰⵍⴰⵏ ʻⴰⵎⵉⴰⵜ ⵔāⵔⵉⵎ ʻⵉⵔⵡāⵍ ʻⵎⵉʻⵓ ʻⵎⴰⵙⵀⵔⵓ. ʻⵜⵉⴷⵉⵣ ⵏⵉⴷⵓⵏⴰⵜ ʻⵙⴰⵡⴰⵙⴰⴷ ʻⴷⵓⴱⵉⵢⴰⴷ ʻⵓ ⵉⵍⵍⵓⵇⵇⴰⵜ ʻⴳⵏⴻⴻⵎ. ʻⵙⴰⵡⴰⵙⴰⴷ ʻⴷⵓⴱⵉⵢⴰⴷ ʻⴰⵎⴰⵏⵉ.